sɔkɛɛ wai bɛɛ na a lia, na sie lɔ kpánda wae hiŋi ŋma sɔkɛ ŋ kpooe yɔ ai jaya wa kɛ. ŋga ma a lia kɛmu mɔ ́i tó sii lɔ kpanda hiŋi i bee koo ko ma na. ma a lia mɔ a mɔɛ fɛe kɛ i bɛ a jia na mɔɛ ya kɛ i kuŋ sɔɛ kɛa ɔɔ i tɔŋ sɔkɛ mɔɔ ganae wa. ma i wa lia, ma fɔbɔ mɔɔ wa lia. hiŋi lɔɔ i ganaa feofeŋ a tie ŋ boowɔ mbɛ a bee ya i ye, bɛmaã i ganaa. Bɛmaã ma woo fɔbɔ mɔɔ la, fɔbɔ mɔɛ wae bɛɛ na a jáa, kɛ ma a jáa ko nyama wa a koa, na a jáa komu a koa bɛmaã a bee sɔ kɛ, hiŋi ibe- i bee sɔkɛ i bee feŋlɔŋ. Yaa fɔ i lɔ i woa i sɔkɛ, i woa feŋ lɛi gbia i yaa fɛɛ ya. mɔ bɛɛ a ya ganaa jáa fɛe i yɔ a jɛ i basaa feŋ nda. ya mɔɛ tusae ko oo ko a koa a bee i bɛŋnda, bɛmaã i ganaa i bɛ sɔɛ kɛna bɛɛ a bɛ mɔɛ faa sa na. i tɔma mɔ maãkɛwoe wa, bɛmaã ya tie mɔ maãkɛwoe sanjáɔ, mɔ oo mɔ bee ya ko lia, ya tae lɔɔ kɛ andɔ fɔ oo kái bee hɛmɛ, i wáasue mu, i kobakée, i wae i joŋga lɔɔ wa tiɛ mɔ muã. Á bii nu kpɛɛ ma nyi, ŋga ma wa lia mɔ lɔ, na a lia mbɛ ndiamɔjáa fii i lɔ, ya ŋfɛe, muã bɔwaŋnde tetiɛ ma mɔ nu anda mu fɛe, amuf a yaa nu fáa sa, anu ya fɔ á, ŋga na leŋɛ nu a ko lia, anuã ndiamɔ jáa na a lia bɛɛ, bɛmaã nuĩ bee lɛɛmu, anu bée joŋga tiɛ mɔ nuã, anda mɔ fɛe tetiɛ ma ko mana anuĩ mɔkɛndɛ nu basa wa kɛɛ, na mɔ bee nu nu wa lia na ndiamɔjáa lɔ.